<noise> Reza imfani no ane ayma ci hari kan kici a imfani. To Reza day hari kan aga te ga ba gumo, zama Reza wo kala kala no afo gono kaŋ iga ceri ki dan siini ra. Ni dii iga cebun da iga hilli kaa da, reza kan iga keri ka dan siini ra. Afoyan gono kan isi keri iŋgamo iga hini ka kebunda ba yadin iga koonu. Ba maray Yan no nite afoyan gono kan ba kulu hali hali wala kambe goyo ki tun nankan gahamo ga iga kway ka reza din sambu kika ka kaa. Ni dii mo iga bondan bongu te da, sini kan iga Reza keri ki dan a ra. Kin domo badai amana keri iga hini ki imfani te day. Ni dii mo reza agwan da muhimmanci ba hayyan ki te niga dii iga ne kway sambu kan de reza, may ki baran da reza iga sambu kika ki fuma dumbun da don reza gwanda imfani. Ni dii mo reza agwanda imfani batama ra zama imfaney kan aga te gi baa gumo. Iga cebun da iga gahama kwartin da iga dai sauran abubuwa te da reza don ni dii ba kebuyan no iga te iga reza din sambu kika ki bora kebu. Ni dii mo reza agwanda imfani, ni dii reza agwanda imfani. Ni di reza a imfano kan aga te din ga baa gumo kan aga te munadamize se zama ni di sõhõ ba day. <noise>